Wojere huutorto noppi mun mawɗi wona tan ngam nande ko yahrata ko kadi ko wultinde e ɓuuɓnude ɓanndu mun. So wulaama, ko noppi mbaɗta mbele ɓuuɓtina ɓanndu mun.